Ai nume wusha ma ge she nume bora asu domi enupɔ su we no ve kpɛ eti gyi ba we nume wusha domi muso ko wusha ma egap gyi wu gyi wusha domi mukoo pɛi eti ko esha num zha de ve ju je eti le je eda je ecuno je cuno egapɔ koma se zhoro go. edadi ba domi mu dami na je ama nume wu cu onum numo nyi hakana mu su wush agap mu ma avica ko egap mu su vum dina wi we we re egapɔ domi gegiya mu so koju zhat numo vɛ we kma muno zhat numo vɛ we kama muno zhat numo vɛ we kama muno zhat ko faa ama muzu je ko sha num ko esha num wu dogora mu ama mu je cu enum wusha dina onum muso zhat mu go ke numal domi aji be mu su bu wusha dina mu oke eti ma ewe sa mu no memeri muso kpa je ama muso je ko asha num ko sha num u zhoro fu mu ejut ama numo gyi ko jut ko baa nume bora asu ladi kpɛm bako num asha haka mu ve musu bo je eti le edu mu je <hesitation> onum njina egap ne gyap wuto mu je ve <hesitation> <noise> ele mada wush muso ko wusha ma ada muzu we no ome meri je domi ba ko sha num muso je koma ba mu ze we mu je gegi na le ni gap domi pai eti ba wusha mu je alum ba wusha baba da aŋa muso wusha ba eti ni gap nina vum mu fɔk fɔk mu dak oji muko gya ma ko mu ga gyi gya se mwɛt ana muso kpa eti ba domi ba set ba ewusha.